To mi jonngai ɓoccooɗe kam, mi artai mi tummba ɓoccoonde woire ko ɗiɗi nder fotiire, nden bo mi yowa fotire nden dow hiite nde fata nder mintiiji sappo yaago sappo e jowi (ten to fifteen minutes). Nden mi jippina ɓoccooɗe am mi ɓolta mi nyaama.